Ewa izy io ndreky kara carte jiaby izy io misy kara carte henoinao hira reny! _x000D_ Koa te hihaino hira anao mampiasa carte mémoire; ity zaka raiky ity ndreka carte ampiasana amin'ny banky, basy kôfa resaka banky zany vola zaka anatiny ao, anao zany kôfa angala vola, na hanatitra vola reny zany ampiasaina anazy izany hoe: hifandraisanao amin'ny laolo mpanao, mpanangom-bolan'ny mpitahiry volanao reo zaka io e!